<hesitation> Arakaraka le raha andrahoina no ampiasako an'le siran-dranomasina na saosy soja. Raha ohatra zao za hoe mahandro ro a de mahandro ro misy ranony a de siran-dranomasina, fa raha vao ohatra hoe za hoe mahandro akoho saosy na mahandro hena saosy de magnataoko saosy soja bitika izy mba hampatsirotsiro ananjy kokoa.